Nasaa magazin n boi ti ba yi'ira di ti fan. Fu san bisɛ magazin wa, di tuunɛ de la di lɔbera kusebego ti muregere da bɔna. Fu san dikɛ magazin wa figelɛ bugum puan, di'e di ti di laŋɛ, di tari la peno ŋwana wa n boi di puan, di zuo la puan, ti magazin la san diŋɛ laŋɛ ba'asɛ, ti peno nyaa vileŋera nyaa lɔbera kusebego la, di me ni vileŋera ti kusebego iŋɛ se'em nyaŋɛ kina na n ŋwana; Fu san bisɛ, zi'an woo ti fu pugum yen zɛa, kusebego boi mɛ, gee daase'ere di ka loberi la fum n boti se'em la, bala la magazin kana wa nyaa san vileŋera, di ni vɛ'ɛra la kusebego la ki'ira di puan, nyaa ukera basera fum ŋmɛregɛ di tɔ zi'an na la ti kusebego la nyaŋɛ zo'e, yɛsera paara fu ti la ana fu inya ma ma.